Tóko kɔɔ maa súwá lɔ kʋdé fɛmɛ páá, kʋná yɛ buná. Baá súkɩɩyá, ba ŋará kɩ kʋ dzɛŋ kʋ feé-feé ŋsɩmɔɔ, kʋ tána ogó bɔɔ, kʋ lɔɔ'ɔwá, ññsu kɩ.